බිංදුව, දාහ, දෙදාහ, තුන්දාහ, හාරදාහ, පන්දාහ, හයදාහ, හත්දාහ, අටදාහ, නමදාහ, දසදාහ, එකොළොස් දාහ, දොළොස් දාහ, දහතුන් දාහ, දා හතර දාහ, පාළොස් දාහ, දාසය දාහ, දාහත් දාහ, දහඅට දාහ, දහනම දාහ, විසිදාහ, විසි එක්දාහ, විසි දෙදාහ, විසි තුන්දාහ, විසි හතර දාහ, විසි පන්දාහ, විසි හයදාහ, විසි හත්දාහ, විසි අටදාහ, විසි නමදාහ, තිස් දාහ, තිස් එක්දාහ, තිස් දෙදාහ, තිස් තුන්දාහ, තිස් හාරදාහ, තිස් පන්දාහ, තිස් හයදාහ, තිස් හත්දාහ, තිස් අටදාහ, තිස් නමදාහ, හතළිස් දාහ. හතළිස් එක්දාහ, හතළිස් දෙදාහ, හතළිස් තුන්දාහ, හතළිස් හාරදාහ, හතළිස් පන්දාහ.